nɛ̀ɛŋ ȧŋ nyaaŋ gbolòùŋ wèè e hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ, mȧȧŋ ka yìlè tèèwè manketì jɔ̀ȧ, wèè maŋ ka maŋ yɛmɛ̀, e kèè siwè mɛ̀ gbòò jòwa, gbòò jòwa aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ sȧȧŋ fɛi kɛnɛ ȧŋ yaȧ gbèè sùȧ, yèè dayȧ yìlè weè mɛ̀ ka dè ke saaŋ kɛnɛ, ka yìlè ka saaŋ, kèè siwè mɛ̀ gbiŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ dòmaŋ diɛŋ hawa dòmaŋ diɛŋ, tii ȧŋ nyaaŋ e kuȧŋ jòòwò feìŋ, e jòòwò feìŋ, e tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ gbolòùŋ yaȧ hìnìè nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ le, yèɛ mùŋ gbiɛŋ kùȧŋ sùȧ kèè kuȧŋ mɔɔ̀ŋ kȧ feìŋ, tii ȧŋ nyaaŋ gbolòùŋ hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ, e tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ lii, e jòòwo wèè hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ, sèè mùŋ nyɛnɛŋ yɛi mùŋ gbiɛŋ muȧŋ bi ɓɛ̀ guùŋ, kɛ̀ e jòòwo hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ, e yèɛ maŋ weè nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ lɛ muŋ tolȧȧ muŋ gongò mȧȧŋ tɛ̀ɛ manaŋ ka nyɛ̀nɛ̀ŋ maiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ e hȧwè ke dòmaŋ diɛŋ, kii mɔ̀ɛ̀ kɔ̀ȧ feìŋ, kii mɔ̀ɛ̀ jowo, wo nyùùnkpùùŋ ɗuunyaŋ gbiŋ yɛmɛ̀um, woum jȧȧ ke jii maŋjɛ̀wɛ wȧȧŋ ɓɔ wii yo ɓɔ̀ mùŋ niingèuŋ fɛ̀ɛ̀, nɛ̀ŋ gbiŋ wò naŋ gbìɛ̀ŋ kùȧŋ sùȧ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ feìŋ sèè wò naŋ nɔŋ woò wȧȧŋ yè tɛɛ̀ mìŋ yaȧ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ tiŋ wò dònȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, kiiuŋ nɛ̀ kȧ dòmaŋ kɛnɛ diɛŋ, soo kui maŋ dìè.